e lor ko ba'o hanya man deni, waran bando ko doa tha pa lanyi doa, denoran ko hoa wa doku ko, hoa wa bando mo rojarti, wanata so sumi ko bo sem bema ko wa tido.